<noise> Si planta u- uyob'il uyool ma'-ma'-ma'-ma'lo'oo', porque ule' ya kachij ulub'ul utal ik ukachik ya ya k'oja'an ya ya ma' ma'lo' päk'ä' planta ya k'oja'an así u- uyub'ik u